<hesitation> mɨŋkǝ́ kɨ la cɩɩ wǝǝ vǝ́ nɨŋ wɨ la ca mɨŋ dumurǝ la gasieke amaa ga ga gawoe wǝǝ mɨ aɖɛ neh fii mɨ gukpǝ ŋ́ ka kpɛɛ kɨ wɨ ko ro eniyǝ kɨ la kaalɨ. mɨŋkǝ́ na tɛŋ adɛ eni kɨ lǝ̈ ǝ fɨ akpɛ eniŋrieyǝ wǝǝ nóo koru akpɛɛ gawoe mɨŋ nɛŋ, miti <hesitation> gawoe nɛŋ.